<noise> असिना पानी अर्थात् कठरिया भाषामे <noise> पथरा पानी कहल जिता, पथरा पानी बहुत कडा रहता । जौन की पानी जमके बनता, पथरा परना एक प्राकृतिक घटना हे । ई बदरिमे <noise> जब बदरि बहुत जुड हुइता तौ पानीके जौन कण हे उ पथरा बनजिता आउर बहुत जुड हुइके इ धर्ति मे गिरता । पथरा पानी हम्मर तेहना बहुत बिनाशकारी हे काहिक की ई हम्मर जतना <noise> धान, गेहुँ हुइतियाँ सक्कु खराब करजिता अन्नबाली उहि मारे पथरा पानी अनिष्टताके प्रतिक, खतराके संकट ति जुडल चिझ है ।